Rimke este rinano este chnakinda doxt rakin este naldoshk' glunna lachinano tesk rebapolu yistula portu riashulshi, gedia bula este ropura komist rachi rakna terrere este lokwich gula este lobchiter pur tenish lliallulkə larankzə skə, porrakteriz nisyee fuert wnersie porsietenis bia este, eske este sikeragun choya sigulas nilaldaro mas akrowola, chilakze tufute fuert' gol nina este teforte nori nawna este finalkə dina masina chnanori nimaslaklan.